Gny fia zany da azo tahirizy agnaty frizidera raiky na roa andro eo izy io, no hotraky izy mbo fia mbo vao avy boka agnaty rano agny, na ranomasy io na ranomamy. Fa no izy koa fa nandraho fa natao, ah fa nendasy na fa nandrahona manahatahaky anizay izy mety maharitsy telo na efatsy andro eo. Fa gn'ankapobeny aloha zany tokony ho roa andro avao zany gny fitahiriza gny fia farafahaelany no tsy zay io simba, manahira koa gny mihina anazy, ka mitariky tsy fahasalamà amy gny vatan'ny gn'olo.